Tena marina ilay teninao momba ilay filma iny fa tena tsara be ilay filma fa sady lava ilay izy an, tena mahafinaritra le izy satria hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany an dia gidragidra be foana ilay filma, tonga dia mampitaintaina be ilay tonga dia tsy ampoizinao mihintsy hoe an tafavoaka hatramin'ny farany ilay rôla fa tafavoaka ihany izy amin'ny farany, ilay izy tonga dia misy action sy misy <hesitation> misy adiady tonga dia mafinaritra be mihintsy, dia tena nahafinaritra ilay izy.